Karazana dite fantako izao anh <hesitation> misy dite sotra zany hoe rano mafana de atanao siramamy foagna, de misy ndraika dite a au lait <hesitation> atao akao zany ronono, de misy ndraiky koà hoe dite vita aminà veromagnitra de sirony avy akeo anh veromagnitra regninao aminanjy.